<hesitation> lo yúh gula ziëpé lo randé, náh many ni marú ziez rzhuny na ryana pz cun ra chita tíëlaramaa ni naramaa záh ra felinos, ra záh ra bíech, laramaa ni marú ziezaz rzhunyramaa. <hesitation> ra ní queity-queity rzhundizaáh, daën ryeën na tïé tortug tïé, ni ní rza chilaz, ra beuh ní rza chilaz. <hesitation> balna lo nyis dóoh núh ra cua ra beld, ra ni ní na jemplo na tiburón, laramaa ni ziezas ni rzaramaa lo nyis, ziezas ni namaa purzi tïexmaa namaa za zï, zagara beld ni nah zara atun, zara <hesitation> ra picudos rarini nah pelajicos ra marlin, vela, ra ni ní ziezas rzhuny lo nyisgí purzi naramaa <hesitation> quietza laz-laz naramaa chi zyul ramaa chi gun ryieny xtenma, riezaní rchelní nugwel rní buny beld, beld bél xíah, beld bél quietz, ra ni na beld bél quietz re raniní queity rxhuny dandí, raniní canza chilaz cagilraní ni gwauraní.